Gny fahafantarako kolontsaina agny <hesitation> Chine zao de gny voalohany reo agny miasa vin- douze heures sur douze, de toe-tsaindreo zany matanjaky mahitsy e tsy mba mahare hoe reraka aho na hoe kamokamo.